ياا حبيبي أول شيء أنا أبي أسمعك وأبيك تحكي لي كل التفاصيل اللي صارت اه <hesitation> الحين إذا بتحب تتكلم وإيش اللي صار؟ الحين بعد ما سمعتك أبغى <hesitation> أقدم لك شوية <hesitation> نصايح وكويس إنك يعني فضفضت وخرجت اللي <hesitation> فيك وترى الدنيا ما تستاهل.